Ademrin baged kulla, fayia, ashri kir unaegatt'angojikani, wida gon urra safarinna, urin kochido, urr <hesitation> moale moallaimu, wirido. Minog noginan, ghasibe waie log noginan, sarukhka iginan, manog ter waiya, winji go dan fa agareka elkani, tigojinan mando yani i- iriki jedidel, darkan ter tigojinan yan, mando gon, tarinane hik'alg'angafika, eskalea fa ichikuo kachinan? Eska fa ghasieka terinan fa kabininan fa nienan.